Chemo ri raal jaay qb'iij chemo rtorik jun jaay teq okna'qken raal ite'k'iy, k'iy chemo rch'akxik jun jaay kb'anik k'ore ki'chuknik, ya ki'yo'qook ki'chopik chij wu ch'akb'al rchi'jaay chemo rech qal xtor rrib'k'o re xaq ki'yo'qook are ri xaq ki' tzuyb'xook chriij ki'yo'qook keq rxkin kyo'qonen raal jaay, no'j k'ore'ipetnan ki kchopmaj kiib' chij wu rch'akb'al chi'jaay teq xtyo'qeken raal jaay mu xaq tiqjruujpor i tch'akijriib'i tchkun chik chi'wu raal jaay rech chemo xttoor riib' un poco.